සිකුරාදා දවස කියන්නේ මං හිතන්නේ සිකුරාදා කියන වචනය ඇහෙද්දීම <hesitation> මට ලොකු නිදහස් බවක් දැනෙන දවසක් තමයි සිකුරාදා කියලා කියන්නෙ. මං හිතනවා ඒක මට වගේම බොහෝ දෙනාටත් එහෙමයි කියල. මොකද <hesitation> සිකුරාද කියලා කියන්නේ <hesitation> සතියේ <hesitation> වැඩකරන දවස් වලින් අන්තිම දවස. මොකද බොහෝ දෙනාට <hesitation> සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන දවස්වල <hesitation> රැකියා කරන්න <hesitation> අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම පාසලුත් ඒ දවස් දෙකේ නිවාඩු. එතකොට සිකුරාදා තමා මේ වැඩකරන සතියේ අන්තිම දවස විදියට <hesitation> බොහෝ <hesitation> රටවල <hesitation> පුරුද්ද. එතකොට <hesitation> සිකුරාදට තමයි <hesitation> හවසට කට්ටිය පොඩ්ඩක් විනෝද වෙන්න මුහුදු වෙරළවල් වලට <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> ක්‍රීඩාංගණවලට <hesitation> ඒවගේම අවන්හල් වලට යන්න දාගෙන තියෙන දවස. ඉතින් මාත් <hesitation> ඒ වගේ අත්දැකීම් ලබලා තියෙනවා. සිකුරාදට <hesitation> අලුත් අවන්හලක් විවෘත කළොත් අනිවාර්යෙන්ම <hesitation> මගේ පවුලේ අයත් එක්ක මම ඒ <hesitation> කෑම රස විදින්න ගිහින් තියෙනව. එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> සංගීත සංදර්ශන බලන්න ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේම චිත්‍රපටි බලන්න ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේ බොහොම සැහැල්ලුවෙන් විනෝදයෙන් තමයි සිකුරාද හවස කියන එක මම ගත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම බැලුවම සිකුරාද ගැන තියෙන මට හොඳම මතකය තමයි <hesitation> සිකුරාද කියන්නේ හරිම <hesitation> නිදහසේ ගෙවපු දවසක් කියන එක.